Ewa i zaka hoe: mixeur zany zaka fampiasa aminay aty zaka zany ein! _x000D_ Zay zany kôfa te hanao jus reny; ein! _x000D_ Te hanao clarinette avy amin'ny jus naturelle reny, basy zay mampiasa mixeur, <hesitation> misy fruit zeny tianay potipotehina ataoanay anatiny ao ohatra gavo aminay aty, ein! ohatra manga aminay aty, io to de ahodinay to de: ein! _x000D_ Kiasy io mibôaka bakao!